bi'ɛ mɛ onni da woro ba su'a be ba su'a a bianɛ ba bɛrɛ ɲu bwa ba ɲu bwa he'a ba yan we kominike ma wɛ ba we woro ma wɛ ba we woro ma wɛba cruru mibini ba we vɛ mimi bera ma wɛ aba yan haso ma wɛ donk ba a bianɛ ba he'a ma tete ba zun bie mi we kwa